Nigana alie ngilin story pon bum nega a pasin tara a kannou na helt tara tuenrei tara katuun. Romana are kara hosiki a toa makum te tarerira te opona katuun poata te siki nen re atei silera kamena mamana risin te opo mena e herena mebi kannou. Aa kannou kato habute lala toa marken siki so lie ngilin rangagi tara sait tara saha ka te kateiena kannou turu laip tara katuun, tara helt tara katuun i romana. Lie, lia pama lie ron kuigi latu lie noug para poata turu mamanu lan lie noug tara kannou ni latu, alie masag lie ron kui ia tara gavman kaba lie hakapa balie na kagi han. Lie ngilin kompega ti kaia lia tara toukui tara govman, eni alie ron noula, lie nougi stoa balie ron ekspirien seiega alie sikig molo kantoa ba poata ba ti kaia lie han ba lie statin kuinega kannou latu le nougi tara kannou ni latu balie hasagoheg a siki bus bane iolia. Lie mamala siki lel ii, lie ka hanigan töa na lie sabe iega kannou bane ron katona bara te tatei nigara tsi rena tatei omira tara sait tara helt tarara. So lie hakats nega töa katuun e bo, dokta ron rangar bate pera, "you are what you eat", <hesitation> sahaka te nou mölö ena kate noua he tuenrei mölö so, lie tara talagu. Te nou roara tara kannou ni gaden te lebarara pres kannou nai latu, alö ma napin siki moui, lue pan haniga mou na lö e tatei ka halehana has mou turu tsiktsiki eni, lie sabe talega kannou ni stoa e hala nena mamana marken siki, kue roma mamana ken kemikol na naha te kue ria kannou te hahol neri stoa tsia naha tana kannou e kerio, ken keni solon mate be hakeri tara prits ba masin te kate nen bate tatei ka haleha nana poata lehana. So lie sabega a kannou ni stoa e puliena katuun, e goni romana opuri hosiki. A kannou lasi, saha marken kannou te nou rara nonei te tatei habute nou a tuenrei u niga tsi tuenrei tatei ominou, alie man range ni. Lie tara here gia alia lia pama, alie kagi han lie nou gi tara kannou ni han, alie helt tara lia butu haniga hasina, lie ma ron siki gi, pes pels poata lie tareiega lie ma siki gi wan ia kompe ti ron kaia lia tara tokui ti noulia tara kannou ni stoa, a lie mas siki ga mamana tsihou. <noise> so lie ngilin hatagalega kannou ni latu e nigan töana, pres a lue <hesitation> kannou hase leberi latu e moata mena kannou te ron trete riu kemikol, kannou ni latu te lebeier bate lue men bate nouemen, nonei te nigana, moata meresin tanen. Ma ron aplai hasegi tu marasin tara <hesitation> kannou, pelö na naha, lie mas nouga panna kannou tema triteri tu meresin petalaisa tsia naha a insektasait, nori hase tatei hala nario a ka omi. Tara kannou i gaden bara te tatei lu hasero nonei a siki, so re hengo nera ka para katuun a mou ren e kom rari i hosiki tara sik suka a nonei lasi a sike ni te tatei habute iena a sik te tatei lu hasenu laip tarara, long laip tarara depen na tara sahaka te noueierara, <noise> kannou a niga te nourara. So lie hamanega re mas nou hatagalera kannou ni han ne mas lib ra tara kannou ni maket kannou e pres. Söate ruma maketin mas noura kannou ni maket na kannou te huser te leba narira. So nonei puku lasi a lie ngilin promotega kannou ni han mas noun töa nera kannou te leba narira turu tsiktsiki bate nou sokue ren, nigan töana.